Kalu menurut au ma kuliah untuk sakarang ma penting panikome kalu ite skola pea smp. Sd, <noise> sma haa ite huse skola pea kalu undana ma tai hipo ikoi taru pae rimee terupai memusti kuiah karna niko kulia ma penting paniko kalu ite kulia pea laku tiba. tiba laku pengangkatan piseme pi pasti kang dapat tema materehi tabis taha tapi kalu ite husa skola pea laku ite tua. tue paneka na mama labe aka skola musti eu kulia kalu niko bage rupai tapi kalu undana ma biar mateu ese sasa tai sasa tapi kalu rupae re ma musti mati kuliah lasupaya mati kuliah pea supaya mati hule matera ese tu tapi kalu matita kulia ma mamamati tue. tue paneka na mama tapi kalu mati kulia ma musti penting ma la supaya niko hale mude kang bisa masi dapat materai eso tu loko sama te sanang tapi kalu tak kulia ma tae ma una paneka na mama tapi kalu kulia ma supaya masi dapa mati ara eso tu.